I Afrika Atsimo ndraiky zen̈y nanjary firenena nahaleo ten̈a zen̈y izy <hesitation> tamin’ny telopolo raika amby me arivo sy sivin-jato folo taon̈o zen̈y, tamin’ny faran’ny a fa- a ny onifikasion an’i kôlônia britanika ndraiky teo a- teo api- teo amin’ny fitondrasan’ny lalàna inion afrikain di sida zen̈y.